Martillú chi kanuú xaán kuaxiyó in ntikáá esté sa'ayo in nu in mesa nu in mani kanú xaán martillú ja kuú in ntikáá nu tu chi ma ku sa'ayo jin.